ஒரு நாளில் நான் எவ்வளவு முறை தொலைபேசியில் பார்ப்பேன். சராசரியான மனிதர் ஒரு நாளில முதல். முறை அல்லது அதற்கு மேலாக தொலைபேசியைப் பார்க்கும். பட்சத்தில் இருக்கும் அதில் சமூக ஊடகங்களில் செஞ்சல் பார்க்க. மின்னஞ்சல்கள் பரிமாறி கொள்ள அலைபேசியில். பயணத்தின் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள. அறிவிப்புகளைப் பெறுதல் மற்றும் படிப்புகளுக்கான. இடையே தொலைபேசியில் பார்வை செய்தல் அடங்கும். இது உங்கள் வாழ்க்கை முறையைத் திறமையான. முறையில் கையாள்வதற்கு உதவுகிறது. இவ்வாறான தொலைபேசியின் பயன்பாடு இன்று. நம் சமுதாயத்தில் ஒரு பொதுவான வழக்கமாக மாறியுள்ளது. அதிகமாக அது உதவிகரமாக இருக்கலாம். ஆனால் சில நேரங்களில் நமக்கு அரிதான பொழுதுபோக்குகளையும். உடல் மற்றும் மனதை ஓய்வூட்டுவதற்கு அவசியமான. நேரங்களை ஒதுக்க வேண்டும்.